E kuqe: Trëndafili i kuq Portokalli: Zambaku portokalli E verdhë: Luledielli Jeshile: Kampanula jeshile Blu: jeans Indigo: Irisi indigo Vjollcë: Vjollca mendje